E nder fijirrerreje Ɗi tawata bellibe ɗi to joɗake e fija. Ko wela ke, ngalludo ndon tawa himbe ɗiɗo, himbe tato a tawan e joɗi kuma to goto an tanno a tawa moɗo himbe e tawan, moy buri wawugo, moy hakkilo mun buri e yajugo sona hakkilo maɗa yajo fu a nyanda e ada nyame.